Mete ma hele bisa tao nate'e fai a ma bisa fali lo makahulun na so na au hele, so na au hele fali lo dea. Te mete ma tao nate'e fai a so na leo ledo hanak, so na ledo naha nahele. Ma hatoli malelak ka lae, ekosistem a ta seimbang fa.